Gappuramma ku nyeza nyimatli chema gap nu mbu dalang pujiran pujiri nuge ngama shiran lenda chinka, dye zum ndi nuge nga tuk mundan nga ka shimi nu guma paali, nga shim ɗanwake kume nga zun ɗanwake muni ɗanwakenang nga shim ka poona shir ɗanwake barem nu leeni ba kada fullawe um um nuge nga shimdan, <noise> burti nda nu bilangi ko tosa gur nu mbarto nda khtindan gha. nga shim ɗanwake nga shim ndu nda nu moor vyangndi ba, <noise> dlum ba wodar bang ya nugha, mbu ta dlum nu gha to ship boori bang ya nu gha to kurakh nu gha, sarchi nuge ɗanwakyan wa ndakhi to da ndakhti kura khti dyim wodar na nga ni to zuyani nan. to nga nji ɗanwake nang muni kume numa nga shim ndi sossai kume nga zun waka vur lafiye man var ya ndi dumburi gadan kuma nga shim yar mera ya kume nga nyimatli <noise> kuma nga ndola yar mere maƙi kandi pona chi yar mere ɓarem ndi lendanga ɓafa mu nduk wapi ɓai lendang ba ku sarchi koɗoma za yar washi ghurup ghurup o o nga ndolaka nang nga ɓa nga ndolaka yar nuge. Zhikanerem ku nu zhu chiki tu chi nugha mbar sossai mbu yer na wa chi toke tuk yer na khor khor khor a viivi aa mundi dong tun nosan veme ba to nga yi har viti bang wonang, nga ndola yer meera, kume nga zun yer gaandan tuk, dye zumndi nuge ka vurki dumbur yerem, dludla risi qufara nje nuge mbu chem wa gwa chem maasa nda komi kadomme ni, chem ndakhi nda, chem zu mi ka vur dumbur yerem yer gur nu ge chema ndumndan na ma, ka shata rem tu vur dumbur yerem, nga khuti tuk, dye zumndi tuk nu ge kuvur lafiye man vaar yiiti chin ke dlumndi ginu, dlumandi ginu waka shatarem mbu lafiye man vaarem, ka shata tom yerem sannan ye qufar kutuk kye qufara nje ku zum zum nii ge mbu chem wa nji ka shata rem chem wa ka gwa ye har ye qufar kwa nje, chem waka gwa ye har ye qufar kwa nje, chem ni nduk nu zhu tuke wa ku za mango mangoro chem ka duma njiri nda kume ka shata rem ko lemo nyer ka ndi, mbu chem wa gwa chem kazaa, kume ka shata ko man var yerem, dyi kukwa nje hang nuge chemka duma ki njiran nuge dya ye qufa nuge chema naran nyem zada dyi bam ndi um um awo dya dyi bam ndi ba, dya dyi mbar kendi ka vur lafiye man var yerem tu vur dumbur ye yite rem mbuke chema zum dyi mbarkandi wa. Dlumndi ginu, chemki khurtan, chem si bote si, chem khushakh benang chem saa ƙarago nu si nggindi woda nyimatli ka qa wonang za nggindi woda, mbu chem wa maasa chem dukhtu nda chem sa chinbili nu si, chem dukhtu nda chem sa chinbili nu si chem kushakh nu gha chem sa yena ri yenar nuge dlera si, nga shi balar guma paali nga za yenara yenar lemba ba oh oh awo yenar nuge dlera si chem san mban chem kushakhi ka vur dumbur yerem, tu vur lafiye yerem tu rem ndi ɓu har viti ɓarem nga hutarem zummi dye zumndi ku na nga nika ha ma nu shata rem chema mbu sarchi gunggudung ndi sarchi nuge aa num wa shi gurgur dye zumndi ma wa hama yerem nu bonye to chemka zu nyem za chemka gwa dyiku na nga funa barke bu magham chinke lendan chama mbu har viti nuge wodar wa shi tana chin gindi wodar nani mbu ke ta gwa toka duma shi ran to duk to zurtu nda to duktu nda to san mbu chin dlumndi dye zum- dlumndi wuzi dlumndi gin nang to kushakhi to zumi, kaa shi boote ve man vaarem nga ka shim tuk zhongnggili, zhongnggil nyimatli nyimatli chemka ndakhi zhongnggil nang, ndakhti zhongngula wa poona nu lendanga ba, chemka ndakh zhongnggul meera madyi ma dyi, zhongnggul na, mbu ta ship bilanga nu gha tozi to daba to shi yereema tozi toto zi ti nan Ta gwaanta baya nu gha kenan aa nja kurakhti, chemka ndakh zhongnggul barem, nga shim ka poonan na zhwa, nu zhwa chinke numa chem ka ndakhti nda nu woda, wodara chemka dlab nu gha ba owo, mbu ta tluba wodara, chem zum mban bai tu ndaikh suyen nu bilanga tu ndakh suyen nu meera, chema banu khur vari chem dlum nu gha. zhu do chem kayi dlumnda au koyo, lendanga koto nje ba sai tuma chem da khurvara nang chem duk nu tuuma chem saa dleri kodom, chema banu chimbili, chema banu yereni nuge dlera sa, chem dukh nu mbu yen chem kushakh tu nda gha to nga zuran yonu ngeza nyimatli zhongnggul na mbuke ta njiri nda mbu woi kayi hati va bu da ba wudlo ba woi nuge ka mun ki memunaro toka vur ye nda kume mbuke ta moona vaa ma, to kanji dyina kume mundana ma toka zhi dyeni dyiki nang datki na nga rum tana bilang, ka shata man varem meera ka vur dumbur yere mi wodar na nga maka shi tlumar verem yenar nuge nga zuran yenar dleri nanga ma kayi boote ve man va to dyi ku nang nga ka ndola nda kuma nga ndola nda sossai yang nga vur sawari yerem a gabmin gaana, chem nduk nu leeni, dye ndakhti ye wuzindi kuna lendang ndukmi chema gab ka nu gargajiye barem me nyimatli chem ndakh zhongnggul nanu gha mbu ta nji zhongnggul na to keyi num nuye wuzinda, ye wuzin sai dai mbut na gha, zhongnggul naka kuso ro toka ki baa zaa dyimi to pidi yer meera, chem wa zhang yer meera gha chem ka gwa dumbur. Kikim nda na yer likam yer barem lenda nga za yer likam ghurub ghurub wa chi likan tu ghar nu gha, likem dya ba dyim to nga vur sawari yerem tuk, yer meera, yer meera nyimatli, chira na gurgur amma muni ma zumndi nga khuterem a gammi chem da yer meera chem da nda waha ma dyi mun kandi mbu ta chi yer meera nang nu gha muni kakudakh a vivi khor khor khor ta zumndan to gwa ginang to da dlakh zogale mbu ta shir zogale toda ba si to khur ginan nu shuba saa na dlerun su ba toda gwa chen dyi dyot nda toda ba to dop ninan ko chinda to zun yi nan tosa shubartu dunnda, yeenar wa dunnda toda ba nu kandar to sanyi nan to khurtu nda yang mbu wa gwa yer meera nang, toka zumnda bawa zhi- wa bu woda ba to nga dud dlumndi yerem ko nga qar yerem nyimatli ku nyeza nyimatli a gammin gaanje yer meera yer likam nu ge chema naran nang dumbur suba sai hadi saki lenda shiyasa chema da gwari chema gwa dumbur ba kime chem wa zhang zum dye zumndi nu zhwa gha nyem zamun ba, cema na meera nyem za chit to bote bu meera ve mba rem wa duk chitan nuge chema naa ran, gin shu- ba nyimatli ku shu- ba chem wa zhang shu- ba gha qusonggi barem lenda nu daam se gina muni dlera myau mban, kimbilya gurgur mban, yag nga khuteran. Shub ba na chema ndum ndu nda chema nai nda shuba na bota si kayi bota ve man veram, ka ship yiterem kasa chem tuk mundan tu sheta bote ve man vaarem chem shi tlumar si yer gaawa. <noise> chem wa da yer gaawa nyemza mun ba, yang lenda yer gaawa muni, nga kuna magham kume gurgur nuge chem gwa ki yine rem mban nang wasa har ma chema gab mive zumndi yer meera, nduk nuge zuki zawor bu zum yer meera ba leeni kume gurguri chem wa zum yer meera nyimatli ku <noise> na vur sawari yeren nba balar na yerem a gamman gaana, yer gur nu gha to chi nda wane semu vita toka chiri nda to zumndinda munkandi liwit liwit tu gwa ginna ghwa mbakhdlube tosa bilangi tosa yenari tu tuk shubari to gwa chindari to zun mban to gwa chimbili nang to zun yi nan to khurti ndan gha haba woi nu ka shiki hati va toka zanda za gol gha ai to nyimatli nga dud dlumnderema gammi, nang zu nga za zummi likam ba yang kimi sakha ran, chem ki gwantaran nu yer guuri nu yer meera ka shatarem kime lenda ma har vita ba nu ge lenda ma nduki nuge gwa ki yin wor mbu damtar hati ku, kuza nada hatu suga tuza to a naka zum yer meera, ta na wut chewa botang anje ve yar mera ka shata man va remi nga khuterem gammin gaana chem zum yer meere. kume gomi dumburi chem shi tlunari chem shi ai bote ve maan vari kom chem tuk mundi yir barem to shatarem nga kunari kume dalang pujiri na nga ninu vurkiya, nga ka Elizabeth mark nga kuna magham tang kuna nduki nuge a baa ki nu dalang na yeremi ma shem kwaari yeyen nine ma nyimatli ku chem da yir barem nyimatli chem da ghui tukure ku nang chem mbu gha gaana, kime ghui tukura dya barem ba, nyimatli nu zumndi poona dye zumndi ku nang kume woka shata mbu varem tuyi bote ve man varem tu vur dumbur yerem, nga zuran za nga kuna, sarchi nuge wa kus njir ku aa ma gaptin kaari chema khut anna mama, mana baki nu wor muni, chem wa vur zhire magham to ka gap nu work kaari muni tlunar nu gya shiran kuma magham shata wora magham shi baarke ye wora, kime kazum guma nu tlumar na ye rem, kime kimi zu balar barem nume ghai barem ku zum zum nume nyimatli ku magham shata rem nga kuna.